जब मैं मंगलवार के बारे में सोचंतु तो मैये मन में आंतैये के जे जो है हफ्ता को दुसरो दिना है। और हमाये नजा मंगलवार कू जो है वैस्से काम नई करतीयै जैस के बाल नये कटवंतै नखोन नये कट्टै हमाये नजा मंगलवार को हनुमान जी न की पूजा हॉन्तिये। और हमाये नजा जो है मंगलवार कू जो है बलाने ने पीतत नये और ना मंगलवार कू कपड़ा धोन्तैयै और मंगलवार कू जो है। हमाये नजा लोगों की उर्जा बहुत हाई रहन्तैये चूंकि हनुमान जी ने के बु भक्त रहन्तैये जा वजह ते।